samherji Holding sem á meira en fjórðungshlut í Eimskipi á líka félögin sem halda utan um starfsemi Samherja í Namibíu formaður v r segir galið að Samherji stjórni Eimskipi þótt lífeyrissjóðirnir eigi samanlagt meirihluta þar tíu starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar var sagt upp í dag fjórir til viðbótar sögðu sjálfir upp eftir að skipulagsbreytingar voru tilkynntar atvinnulausum í landinu hefur fjölgað um þrjú þúsund milli ára Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur verið ákærður fyrir mútur fjársvik og umboðssvik ákæran eykur enn á pólitíska óvissu í Ísrael frá klukkan tvö í dag blaða og myndatökumenn fara í tólf klukkustunda verkfall í fyrramálið að óbreyttu íbúar á Egilsstöðum hafa fengið sig fullsadda

af nábýli við illa þefjandi

gott kvöld formaður v r gagnrýnir að Samherji stjórni Eimskipi þótt lífeyrissjóðirnir eigi meira en helmingshlut í fyrirtækinu þetta sé galin staða sérstaklega í ljósi þess sem komið hafi fram um meinta vafasama viðskiptahætti Samherja samherji Holding e h f á Sæból sem á

sem eiga Máritíus félögin sem aftur halda utan um

í Namibíu að því er fram hefur komið í tengslum við samherji Holding e h f er líka stærsti einstaki hluthafinn í Eimskip eða

með tuttugu og sjö komma eitt prósent næstmest á Lífeyrissjóður verslunarmanna fjórtán komma níu prósent og þá gildi tólf komma fjögur prósent níu lífeyrissjóðir eru í hópi tuttugu stærstu hluthafa í Eimskip og eiga samtals fimmtíu og þrjú og hálft prósent í lífeyrissjóðirnir lífeyrissjóðir landsmanna almennings eiga meirihluta í félaginu en fyrirtækinu er stjórnað af Samherja bæði stjórninni og síðan forstjóra og þetta er algerlega galin staða fyrir lífeyrissjóðina að vera í sérstaklega í ljósi þess að félagið sem á hlutinn og heldur utan um hlut Samherja Samherji Holding er einmitt

fram í þessum skjölum þessum rannsóknum bæði Kveiks og Stundarinnar um mjög

meintar mútur og mjög vafasama viðskiptahætti og aðra spillingu ef ég tala út frá sjónarhorni í þessu tilfelli er ég sjóðfélagi í Lífeyrissjóði verslunarmanna þá lít ég á það sem algert hneyksli að þessi staða sé uppi bæði það að fyrirtæki í minnihluta skuli stjórna fyrirtækinu og ráða því á meðan að lífeyrissjóðirnir samanlagt eiga meirihlutann meirihlutann í félaginu Ragnar Þór segir v r hafa einmitt skipt út sínum stjórnarmönnum

í Lífeyrissjóði verslunarmanna til að verkalýðshreyfingin og v r hefðu sterkari rödd þegar kæmi að ákvörðunum

namibíska Ríkisútvarpið n b c greindi frá þessu í morgun Arngrímur gisti eina nótt í fangaklefa en var látinn laus gegn tryggingu síðdegis í dag eftir að hafa verið yfirheyrður hjá Fiskistofu Namibíu í yfirlýsingu sem lögmaður Arngríms sendi frá sér í dag kemur fram að hann furði sig á því að vera sakaður um veiðar á lokuðu hafsvæði hann segir að alla jafna ljúki málum af þessu tagi

samdægurs í Namibíu því sé óvenjulegt að hann hafi verið látinn gista fangageymslu n b c greinir frá því að Arngrími hafi verið gert að leggja inn vegabréfið sitt hann sé í farbanni og málið verði tekið upp á ný í lok janúar fyrrverandi þjónustustjóri Isavia hefur verið ákærður fyrir að þiggja milljónir í mútur í tengslum við kaup fyrirtækisins á miðum í bílastæðahlið á Keflavíkurflugvelli framkvæmdastjóri

sem seldi Isavia miðana hefur einnig verið ákærður fram kemur í ákærunni að málið megi rekja til þess að þjónustustjóri hjá

hafi árið tvö þúsund og fimmtán haft frumkvæði að því að Isavia hætti viðskiptum við norskt félag vegna kaupa á og þess í stað skipt við íslenskt tæknifyrirtæki saksóknari segir að þegar Isavia keypti sjö hundruð og sextíu þúsund aðgangsmiða

í júní tvö þúsund og fimmtán hafi þjónustustjórinn í krafti stöðu sinnar séð til þess að Isavia greiddi tíu sinnum hærra verð fyrir miðana en áður þjónustustjórinn og framkvæmdastjóri

höfðu gert með sér samkomulag um að skipta gróðanum á milli sín sami háttur var hafður á tæpu ári seinna

hafi hagnast um þrjár og hálfa milljón á viðskiptunum og um fjórar og hálfa í ákærunni segir jafnframt að greiðslur til þjónustustjórans hafi verið skráðar sem ráðgjöf og greiddar til fyrirtækis í hans eigu héraðssaksóknari telur greiðslurnar ekki hafa byggst á raunverulegum viðskiptum

verið yfirvarp fyrir

upplýsingar um brotin frá frá fyrrverandi starfsmanni

og kærði til lögreglu ákæran verður þingfest í Héraðsdómi Reykjaness í byrjun næsta mánaðar alvarlegt umferðarslys varð á sjötta tímanum

á þjóðvegi eitt skammt frá bænum Viðborðsseli í Hornafirði

veginum var lokað strax eftir slysið

að rannsókn muni taka töluverðan tíma og því megi búast við umferðartöfum á vettvangi fram eftir kvöldi tíu var sagt upp hjá Hafrannsóknastofnun í dag og fjórir yfirmenn sögðu upp vegna boðaðra skipulagsbreytinga umhverfissvið umhverfissvið stofnunarinnar verður lagt niður starfsfólk Hafrannsóknastofnunar var boðað á fund um hádegisbil í dag þar sem skipulagsbreytingarnar voru kynntar leggja á niður eitt fagsvið og tvö stoðsvið verkefni innan þeirra færast yfir á aðrar deildir

fækka í yfirstjórn fækka sviðum við buðum sviðsstjórum voru fjórir fréttastofa heyrði í nokkrum starfsmönnum Hafró í dag sem voru slegnir yfir uppsögnunum

starfsfólki fækkað í stoðþjónustu og ekki á að ráða í aðrar stöður sem losna þrátt fyrir það segir í tilkynningu að kjarnastarfsemi stofnunarinnar verði óbreytt og öllum helstu rannsóknarverkefnum sinnt áfram Sigurður sagði í vor að uppsagnir væru óhjákvæmilegar þegar fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar var kynnt Hafró hefur á síðustu árum aflað sér viðbótartekna með útleigu á rannsóknarskipinu Árna Friðrikssyni það var fyrir rekstur þessa árs við horfum á rekstur næsta árs núna það er komið viðbótarfjármagn

erum við að flytja í nýtt húsnæði sem kostar meira

komið fjarmagn í það ríkið hefur nú komið á móts við okkur en ekki nóg greinilega ekki ef við ættum að halda öllu þessu fólki en hluti af því er að fara vegna gera reksturinn enn betri alls vinna tvö hundruð manns hjá Hafró og uppsögnin telst því ekki hópuppsögn þúsund manns hefur verið sagt upp í nítján hópuppsögnum í ár atvinnulausum hefur fjölgað um þrjú þúsund milli ára það er sextíu og fjögurra prósenta aukning tvö hundruð þrjátíu og fimm fyrrverandi starfsmenn WOW air eru enn án vinnu eða um þrjátíu prósent af þeim sem misstu vinnuna á einni nóttu við fall WOW Unnur Sverrisdóttir Sverrisdóttir forstjóri Vinnumálastofnunar fjórtán misstu vinnuna hjá Hafró í dag og tuttugu var sagt upp hjá Íslandsbanka í gær Arion banki sagði upp hundrað manns fyrir tveimur mánuðum er þetta það sem koma skal já við erum í niðursveiflu stór hluti fjáraukalaganna er vegna aukins atvinnuleysis hvernig sérð þú horfurnar næstu mánuði býst við áframhaldandi á næstu mánuðum og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur verið ákærður fyrir

mútur fjársvik og umboðssvik ríkissaksóknari Ísraels tilkynnti þetta í dag ákæran hefur bæði verið send lögmönnum

og þinginu ákæran er afrakstur rannsóknar sem staðið hefur mestallt þetta ár hann er meðal annars sakaður um að hafa beitt áhrifum sínum á fjarskiptafyrirtæki til að fréttaveita sem hann á fengi betri dreifingu ákæran eykur enn á pólitíska óvissu í Ísrael ekki hefur tekist að mynda ríkisstjórn þar þó að tveir mánuðir séu liðnir frá kosningum

Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins hafa setið á fundi hjá ríkissáttasemjara frá því klukkan tvö í dag Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður hvað gerist ef samningar nást ekki í kvöld

að óbreyttu hefjast tólf tíma verkföll á morgun á stærstu miðlum

liggur ekki fyrir hvort það nauðsynlegt er að rannsaka þátt Andrésar Bretaprins í máli segir fyrrverandi dómsmálaráðherra Bretlands lögmaður stúlknanna sem Epstein er sakaður um að hafa beitt kynferðisofbeldi segir framtíð prinsins óljósa ef eitthvað misjafnt kemur í ljós Andrés Bretaprins tilkynnti í gær að hann myndi draga sig úr opinberum athöfnum fyrir hönd konungsfjölskyldunnar hann hafði þá verið gagnrýndur harðlega fyrir viðtal á b b c þar sem hann svaraði ásökunum um að hafa

og spurningum um samskipti sín við Jeffrey Epstein þar þótti hann meðal annars sýna lítinn skilning á hversu alvarlega ásakanirnar væru álitsgjafar telja að hann hafi í raun ekki átt annarra kosta völ

telur að þetta verði nóg til að bjarga andliti konungsfjölskyldunnar öðru máli gæti gegnt um hann sjálfan

nauðsynleg meðal annars á þeim fjórum dögum sem Andrés eyddi með

óljóst sé hvort hann á nokkurn tímann afturkvæmt í starf á vegum fjölskyldunnar

þótt til séu myndir af honum með efnistöku hefur verið hætt í Bolaöldu og

leið sem verktakar þurfa að aka til að sækja efni um tólf kílómetra það gæti hækkað byggingarkostnað á höfuðborgarsvæðinu

landi Ölfuss rétt vestan við Litlu kaffistofuna þar hefur verið efnisnám og námuvinnsla síðan á sjöunda áratug síðustu aldar og hefur náman séð meira og minna öllu höfuðborgarsvæðinu fyrir jarðefni bæði til bygginga húsnæðis og gatnagerðar undanfarna mánuði hafa verktakar unnið að frágangi á svæðinu og á dögunum tók forsætisráðherra formlega við svæðinu hér getur jafnvel orðið útivistarsvæði eftir nokkur ár þegar búið verður að sá í námuna og hér er búið að móta líka í raun og veru landslag í kringum þannig að hér er verið að standa vel að verki við nýtingu inn á þjóðlendu tengist þetta frumvarpi sem Katrín hefur mælt fyrir á þingi og felur í sér að sveitarfélögin fá leyfisveitingavald til námugraftar í þjóðlendum ef

þessi tillaga verður að lögum þýðir það sveitarfélögin munu fá þær tekjur sem skapast af nýtingunni og geta þá nýtt það til uppbyggingar innviða til að mynda eins og hér þetta er í fyrsta skipti sem frágangur á svo umfangsmiklu fer fram hér á landi til verksins var notuð fimmtíu tonna jarðýta sem mótaði landið til að lágmarka sjónræn áhrif námugraftarins við erum búin að fela sárið eins og við höfum getað þannig að frá þjóðveginum hún er nánast engin eins og staðan er í dag efnislosun á svæðinu mun halda áfram samkvæmt samningi sveitarfélaganna á

höfuðborgarsvæðinu þar um hins vegar munu verktakar framvegis þurfa að sækja sér efni í

Magnús telur að það muni skila sér í auknum byggingarkostnaði það munar um það eru kannski

áttatíu bílar á dag ég held að þetta komi til með að hafa áhrif til hækkunar á byggingavísitölu

krefjast aðgerða og efast um að rétt hafi verið staðið að þegar

var fundinn staður það er stillt og gott

núna og það er ekki lykt frá henni en ég heyri í henni þar sem ég stend inni í eldhúsi hjá mér bubblið í henni hérna inn um gluggann hjá mér þannig að hún minnir á sig líka á þann hátt en það er nú svo sem Ágústa býr á horni

steinsnar frá bullandi

í stillum getur myndast ósýnilegt

sem svífur yfir nálæg hús íbúar hafa hrokkið upp um miðja nótt með lyktina í svefnherberginu þetta er

bara alvöru mannaskítsfýla á fallegum dögum þegar maður vill vera hér fyrir utan þá hefur eiginlega enginn beint lyst á því við förum

í burtu bara eitthvert þetta er stundum dag eftir dag eftir dag annað slagið í hverjum mánuði þannig að þetta er misjafnlega mikið íbúar við skrifuðu nýverið kvörtunarbréf til sveitarfélagsins og lýstu efasemdum um að rétt hefði verið staðið að málum áður en stöðin var byggð árið tvö þúsund og fjögur íbúar kannast ekki við að grenndarkynning hafi farið fram eða þeir verið spurðir álits samkvæmt upplýsingum frá Fljótsdalshéraði er nú verið að taka saman gögn um feril málsins og verður íbúum svarað og þú hengir ekki út þvottinn og þú þú ert ekkert að dúlla í garðinum því þetta er ekki eitthvað sem venst við viljum alveg endilega losna við hana loftmengun hefur ekki verið mæld en samkvæmt upplýsingum frá Bólholti sem rekur

fyrir sveitarfélagið gýs lyktin helst upp þegar mikil olía eða fita koma í það til dæmis við hitabreytingar

við Eyvindará og byggja nýtt fjær byggð með útrás í Lagarfljót viðbrögð heimsins við hungursneyð

og stríði eru það sem stjórnvöld ættu að setja í forgang segir tólf ára þátttakandi á

umboðsmaður barna segir þingið straumhvörf í réttindamálum barna barnaþing er nú haldið í fyrsta sinn en því er ætlað að efla börn til þátttöku í lýðræðislegri umræðu þar geta börn og ungmenni komið sjónarmiðum sínum á framfæri greint frá því hvernig þau upplifa

áhrif sín eða áhrifaleysi og hvað þeim finnst mikilvægast að stjórnvöld fjalli um til dæmis um hungursneyð og stríð og hvernig við eigum að bregðast við

ættum að hætta þeim hvernig getum við hætt stríði og stöðvað hungursneyð með því að gefa börnunum nógu mikinn mat eða senda þeim nógu mikinn mat og reyna að tala á milli

sem eru í stríði ræða málin yfir hundrað og fimmtíu börn valin með slembiúrtaki úr þjóðskrá sitja þingið á morgun og það eru þau sem ráða ferðinni að mínu mati eru þetta straumhvörf við erum raunverulega að byrja nýjan kafla

réttindi barna þetta er vettvangur sem er kominn til að vera sem barn

alltaf þann draum að verða forseti nei ekki sem barn og ekki sem fullorðinn út í það er farið svo verður næsta barnaþing eftir tvö ár og þá er mjög mikilvægt að við séum búin að að taka tillit til þeirra tillagna sem komu þannig að við komum ekki tómhent á næsta barnaþing og segjum nei

það gerðist ekki neitt ef við ætlum okkur það þá getum við það alltaf

að þið eigið að taka með ykkur inn í inn í þetta þing og inn í lífið þá að veðri dregur úr vindi og úrkomu í kvöld og nótt fremur hæg átt og skúrir á morgun en þurrt á Norður og Austurlandi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 og þá skulum haukar og Valur mætast í stórleik sextán liða úrslita bikarkeppni karla í handbolta í beinni á RÚV tvö í kvöld leikið verður á Ásvöllum í Hafnarfirði crossfit er ein af sjö nýjum íþróttagreinum á Reykjavíkurleikunum sem verða settir í þrettánda skipti í janúar og lykilleikmenn íslenska kvennalandsliðsins í handbolta eru sammála um að tími sé kominn að minnka bilið á milli Íslands og sterkustu liða Evrópu

mætir Færeyjum í tvígang um helgina samherji Holding sem á meira en fjórðungshlut í Eimskipi á líka félögin sem halda utan um starfsemi Samherja í Namibíu formaður v r segir galið að Samherji stjórni Eimskipi þótt lífeyrissjóðirnir eigi samanlagt meirihluta þar

Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur verið ákærður fyrir mútur fjársvik og umboðssvik ákæran eykur enn á pólitíska óvissu í Ísrael frá klukkan tvö í dag blaða og myndatökumenn fara í tólf klukkustunda verkfall í fyrramálið að óbreyttu íbúar á Egilsstöðum hafa fengið sig fullsadda

af nábýli við illa þefjandi

læðist inn um svefnherbergisglugga á nóttunni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

veriði sæl